ʻAʻole wau manaʻo he kūpono ke kau palena ʻana i ka nui kālā e hiki ai kekahi kanaka ke loaʻa mai. He maikaʻi ka ʻae ʻana i nā kānaka a pau e ulu aʻe a e noke aʻe ma luna o ka hana e like me ka mea e hiki ai iā ia. A, e <hesitation> makana aku iā ia i ke kālā kūpono no kāna hana.